Na ya tosi anre-anre de <hesitation> mega anunna ri lalenna watakkale de manpaatna atau akkegunangenna oddikkiq na magalaq nataro ya contona ikkaju ikkaju daddaung <hesitation> tello <hesitation> sibawa bale na ya engka to daging dagi-daging saping ye maneng naro tellu de <hesitation> bentuq <hesitation> anre-anre weddingnge mattama ri lalenna watakkale de wedding kiq napancaji magalaq na apaq mega laddeq peroteinna mega laddeq akkegunangenna yero tu bale sibawa tello sibawa ikkaju na erona biasa maderri nanre tomatowa-tomatowattaq riyolo na magalaq maneng.